Mee nkanchi ye lo kulɨkɨ nkanchi na nka lo kulɨkɨ nkanchi, <noise> xi ɨ́ɨ́n welta lalɨkɨnchi te ni ña ni kua'a jnɨnchi ye balon naá te ni ni tronchanchi lɨkɨ nda'ancha'a á, te ye naá ni yu'unchi te ñatu ka niño tái lo kulɨkɨ nkanchi naá, ni yu'unchi.